Mu bo uwe mu bo bu'ɛ o wa woro mu bo <noise> abe in in sura bɛ co bɛ juwɛ zɛrɛ uwe be cruru mi un ɲu'o un wa le'a be cruru na omu na <hesitation> in sura bɛ ma mi te zɛrɛ kwa